إذا أنا صحفية يعني أجري مقابلة مع مشهور <hesitation> بسألهم يعني ما هو التحدي الأكبر اللي واجهته في مسيرتك? وكيف تج- تجاوزته? لأنه هالسؤال يعطي فرصة للحديث عن الصعوبات اللي يواجهها المشاهير، ويعكس قوتهم وإصرارهم، وكمان هالشي يعني ممكن يلهم الناس اللي يتابعونهم، ويعطونهم فكرة عن الجانب الإنساني خلف الشهرة.